أول شي تأكد أن الملابس نظيفة وجافة، مثلا طي التيشرت <hesitation> حطه على سطح مستوي بحيث يكون قدامه، إبدأ طي الأكمام للداخل، عشان يكون الشكل مرتب، <hesitation> بعدين إرفع الجزء السفلي للتيشيرت ، <hesitation> وطيها وفوق بحيث يلتقي مع الكتف، بعدين إرفع النصف من تحت وطيه <hesitation> فوق مرة أخرى، الحين يكون الشكل مربع هذه الطريقة فعالة جدا.